<noise> A-ny amy resakà amboadia zao ah, izy mipetraka agnaty ala. Mazava ho azy izy amboadia zay mipetraka agnaty ala. De izy aminje zagny koao miaro iatiala i aminje, de iatiala kôfa misy i, tsy de misy ôlo masà ôhatra ande hamotiki izy ih, de lasa vôaro aminje zaigny i- <hesitation> i- écosystèmen’ny atiala i de tsy potiky izy.